حاول تخلي اللغة جزء من يومك, حتى لو بشئ بسيط, مثلا إنك تشوف فدييوهات أو تسمع أغاني باللغة اللي تريد تتعلمها, حاول تكتب به- فيها مثلا حتى لو مع نفسك, وتشارك في محادثات بسيطة. وأهم شئ الإستمرارية, حتى لو كانت عشر دقايق كل يوم, راح تلاحظ الفرق.